Karazagna raha mangitry na parfum atô amina resaka <hesitation> ahandro zô eky: <hesitation> huile essentiel na essence vanilly, essence girofla, <hesitation> carry, curcuma, paprika mangitry coriandre, thyn, romarin